شوف أنا أكثر اللغات نعرف نهدرها شوف، نهدر الفرنسية بطلاقه جدا، نهدر العربيه، نهدر الإنجليزية، نهدر الألمانيه، نهدر <hesitation> سبانيوليه، نهدر اليابانيه ونهدر الصينيه، هذاو الكل نتقنهم إتقان كامل، ونهدر اللغات تاع ال- المشرق العربي كامل، نطرطقهم طرطيق، شوف كلمه ما- ما كانش كلمه منعرفهاش، نقدر نألف حتى كتب، نألف كتب عادي جدا.